La dornidə deklara brinni norama talanion, stalanguetrə kir rganga makra marbue marchen yochirius rakꞌsakꞌ to xnezyurzə xtanrama chini chilarama guildian yireramariet worama norayag, ldaldayag daygaya oldagrakə chiguiuramachi yigwara man chini bazienera mangaxtela guet norama, buegakrama bidie ka gakra maxobrnorama bsiurama bzaa norama rsiorama ra raipan rarorama xsioyrama este <hesitation> shitira kosni yaalyamani- ni rakwera marakə oramar chsiyuyraman chiniroar man siendox neramanbasiraman axta la anariaw rerguchamana axtachilaramaxs gundiagolaa chinad modguela makaya bnis yegulaa, nosh shiananane nex xnax nonax yorama chini niru maprobecheraw amaporni rakwaldiarmadek yapterama nena solo gaos tesirama.